<noise> kebersihan penting nian untuk kehidupan kito sehari-hari, <hesitation> contoh kecil nyo bae tu kebrsihan yang harus selalu taip hari, tiap saat yang harus kito jago tu, <hesitation> kebersihan tangan yang paling penting, kenapo, kareno tangan tu sumber dari semuonyo, kito makan kebanyakaan pasti gunoin tangan, <hesitation> kito ngemil lah, atau apo yang kito makan, kalau tangan kito tu dak bersih, pasti tu kuman-kuman yang ado di tangan kito tu masuk ke badan kito, masuk ke perut kito, nah hasil nyo nanti tu apo kalo misalkan tangan kito kotor, kalo tangan kito kotor, makanan kito kotor, kito makan masuk keperut biso nanti tu akibatnyo perut kito sakit, kito mules-mules lah segalo macam, diare atau apo gitu, nah cuci tang tu sebanrnyo hal yang simpel, tapi itu jarang kito laku in, kareno manusio tu terkadang terlalu menyepelekan al-hal kecil, contohnyo cuci tangan tadi, nah cucui tangan tu, pentin nian dan harus jugo sebenarnyo kito teliti, untuk cuci tangan apolagi kalau kito ningok-ningok lagi ke. Duo tahun tigo tahun lampau yang lalu, dimano tu dunia ini diserang wabah, wabah covid yang penularannyo tu dari udara, nah otomatis kalo dari udara, <hesitation> sentuhan tangan jugo nempel gitu lo, jadi setiap kali kito makan, kalo tangan kito kotor dak kito cuci tangan dengan rajin pasti virus-virus yang ado tu masuk kebadan kito dak menutup kemungkinan. apo yang terjadi di maso lalu tu, balik lagi kini, kini tu nanti biso jadi, <hesitation> ado lagi virus-virus <hesitation> yang menyerang kito <hesitation> dikarenokan kito jarang nyuci tangan jadi virus tu gampang masuk ke badan kito gitu, sebenarnyo sekarang gampang, pake air mengalir, sabun, <hesitation> usap semuo bagian tangan, mulai dari telepak tangan, punggung tangan, sela-sela nyo jugo jangan lupo, jadi kalo tangan kito bersih pasti badan kito jugo sehat. makanan kito jugo bersih yang kito makan, tanpo tercemar dari kuman-kuman yang ado ditangan kito, kareno ditangan kito tu kumannyo tu bisa dari ber banyak bendo-bendo yang lain, apolagi zaman sekarang kan kito tu dak biso lepas dari namo nyo handphone. Hp tu wah kemano bae setiap saat pasti kito pegang, nah hp tu jugo kalau kito, tingok pake mikroskop pasti ii banyak nian kuman-kumannyo, banyak nian bakteri-bakteri nyo, entah kito dari mano megang- megang hp kito main futsal, megang bola, debu, kotor, tanah megang hp, keringatan megang hp, nah jadi sebelum makan habis megang hp dak cuci tangan, kito makan yo sakit perutlah kito, nah terus dari laptop jugo, segalo macam, kadang dari hal-hal simpel lah, dari meja belajr kito, terus dari ranjang tiduk kito tu, memang dak nampak kuman nyo, tapi tu kalau di perahatikan dengan alat apsti banyak kumannyo, jadi cuci tangan tu penting, sering-sering cuci tangan biak kesehatan kito terjago.